Chire e k'o k'ey jaljaq taq tziij, el qatziij mayiib' k'o juk'aal ki'ab' he qatziij, he wural rii' qajtzujunek, qajtzujun pi li qatziij Tujaal tziij, che ela' li tziij re wural, ek'an nik'yaj chek tziij re naj re riq'ab' taq li tinimet Iximulew. Key tziij e k'olek, e k'ey e k'lek, k'o li awakateko, k'o li uspanteko, k'o chalchiteko, k'o Itza', k'o ixil, k'o sakapulteko, k'o k'iche', k'o q'anjob'al, q'eqchi' renjeel tziij rajawxiik, rimal ela' li qatziij mayiib' che k'utum chaqan b'ala' y ela' ya'm kaan mal qate't qamam jab'ek, ela' k'utum kaan chaqan, rimal la' he rajawxiik che qatzatzt kaan riwach, rajawxxiik ke qajch'awek, rajawxiik qakoj li qatziij re wural, ela' k'ey taq tziij rii' he keraqtaj he chire', pi riq'ab' taq he jun tinimet rii' Iximuleew kib'ix chiran, xaqara' k'o nik'aj chek tziij re kajpa' he estra' re estra'njar kech'aw pi jun chek tziij, xaqara' he re xinka xaqara' he k'o kitziij lera' xaqara'. Garifuna xaqara' k'oo kitziij, k'o wii' li kitziij lera', k'ey taq tziij kiraqtaj he chire' chipaam jun nem tinimet tii', xaqara' pi jun chek tinimet ch'aqa poon ya' k'o nik'yaj chek tziij, xaqara' he wa qaraq he qajch'aw pi nik'yaj ki'ab, ixeb' tziij pues rajawxiik xaqara' y qas otz rito'iik, otz qato'iik, otz rr rib'ixiik renejeel qab'anan, xa' kela' kitotaj qatziij, xa' kela' kitotaj li tziij mayiib' xapa' che'el qaj qajraqataj wii', kitonek chich tziij qajch'awek o chech tziij qaqb'aj, e kikto' li qachalaal jab'ek rel kikto li qatziij re chire' pi li tinimet.